पानीके <hesitation> अदल बदल भेलासे भी जवन पनिने रहैये जनावर सब सबने भि बहुत किसिमकेअइसन समस्या सब उत्पन्न होइये । जैसेकी हमैनके एउटा इकजाम्पलके लागि लेउ अगर मछरीमे हमनिके एक रफतार मे राखम त उ मछरी ठिके ठिके रहैये । अगर मछरी के पनि कम बेसी होगेल तह मछरी मरे लागी औसँके पछरी पकलोलाए लागि कुदे लागि औसंके और पानिने बहुत किसिमके जनावर रहैये । कि पानिके सुखलासे बहुत जनावर सब मरजैये । बहुत किसिमके औसन देखैसी खेतबारी ने भि नोकसान पुगैये जनावरसब ने बारा नोकसान पुगैये । औसंके हम कहैतारीकी आरुपानि जैसे जैसे अदलबदल होइ आउसने आउसने किसिमके जवन पानीने जनावर सबबाते उसबने इ सब समस्या सब देखा पर्ते रही । रहेसे हम कहैतारी कि पनि अगर अदल बदल होयला से इपानीके समस्या सब अयते रही आ इहे समस्या सब देखा पर्ते रहि ।